﻿Kua tembiporuko jae mopeti imbae pueregueva, kuako <hesitation> yaiporu vaera, oimeta guinoi motor, oimeta guinoi <hesitation> espada jare oimeta guinoi kadenilla, kua <hesitation> motor jiapuyae jare oyereyae jare omboyereyae täta rupi jokua ikadenilla, jare jaimbe tavi, jaema jukurai ipuere vaera yayajia ivira <hesitation> yayajia oipotague mbaenunga ivira reta, jare, erei oimeta guinoi gasolina ipuere vaera jiapu imotor.